Nyo te tagun tan voiny voiny, nyo was ton matan tsiau fakap, nyo naa to nyo nai ainy to, ainy fakap to, nyo na to na ferea <hesitation> varik, ferera fakap, nyo fabin mito, nyo nai sisiuf to. sisiuf nyo naa to gagon tan numaa nyo, goros varik nyo goros varik, koman na numaa. Nyo tagun to, nyo na pis to nan ferera pis to tan ka tan moyon, ferera vavis fiisen men fo kakaii mangai <noise> nyo kat kat ferea, kat naa kap mam sisiuf to onots a voiny mam nai goros to. <noise>